Ya zah mahay mamehy kravaty fô zah ndraiky tsy dia managno izy matetika fô efa tegna ôkasiô maventy fô zah avy egny managno kravaty, avy eo olo manodidina zah ka tsy dia misy managno kravaty.